Bara tea sue kana vene ei e teie tapa koara kavana bona koara mata. Bara ena pa naonao tea lotu e pastor pa sue kamau anam bona ma koana ama mata, pa advise avanam venei e ian toro gono e sunsno tea toto tean, mena toto tean, mena pa sue, tabae tea taem vae bean hikinom e sunano tea toto tean ean sa ante hanom tea tei vanata. Me, na sue makinanom ana eneinei ena toro tatagi a toto tena ena re pa kihara ne pa komana suku vanei a team te hunavan pa vahus vaevuruma mena pa nao mena pa pass neo message vai tea meha si papana vanei tei batanom bean kikiira batanom a toto tean, venei a sunano eve sunano topa create varara suku bona purpose teve, me iara toro kikira, eara toro nao voha vo te sunano eve a ma kaen koara bona to ante nana tea haihai arara pa de mau a meha papana ama si koava bona tea haihai ana mena pa pass vahave o message bona tea mea si papana vai eteie to rake rori tea baitono koara te sunano ore tavevete tea paku bona ma kiu bona. Ei koa ena na vamata rakaha vanam enei, e pastor pa nomau mepa ma share kanam bona koara mata veveiei ean tora uruvu me keara tean venei to uruvu komana minoman e ian. Suku bona message bona pa nomau tea haihai arara. Enam o christian, me ena pa share nive o message bona mena pa haihai re bona meha si mamo`on. E teie topa rake tea baitono bona koara te sunano mena pa share kirivori enei, ean toro tatagi a toto tean tabae teama taem va iei ama taem tatagi ama toto pepeha tearai, suku venei a taem te sunano pa vuhusu vaevuru ma eve ama koara va matatopo bona te sue batu ma riori mena pa ante tea vapahana kia tea share kie bene teie a meha si papana vai, a teie to pa tavainana bene hunavan tea toto teori eikoa mena pa share kirori bona koara bona.